में त वने त भैरो खाणों ज़्यादा पसंद छी नी लेकिन फिर भी हफ़्ता म कम से कम एक या वाई बार मैं भैरो खाणों खाण रेस्टोरेंट मा चले जंदू और मेरु मन पसंदीदा रेस्टोरोंट चाइनीज़ रेंस्टोरोंट ची ज़ख नूडल्स, मोमोस, और स्प्रिंग रोल मिल्दा।